Stüdiu la mappa, la carta, më preparu, ëntà savei cunusi la mar, ël vent, le curent e tüt soch a serv për viagé s'na barca e ëntà stüdié tantu